Oime mɨmba reta ou kuapeguaraiño, mbaetɨ okɨape, oajaete arakuarupi, yaikuava jaeko camello jare elefante reta, öime opaete oyepokua jare oiko vaera joropi oyepokuakatu reve